A dukuña kucho to ña tó tonraña yen ne veoyo ña kadana nradana ña yuchó yo ta kukuea, uu a oni kii ña ngu ti nana yo'o, a iin lechuga a nra iin tu tinanado yó kurea uu a oni kii na oxa oaxataña ña no ku vichia to no konrodo ya iin no na taoña na kodonrodo nea dikan tá, kuna dikan uu a oni kii tada nguan kixa teitu ta ngu tinana yó'o adu lechuga yo kixá, kuan ichí nrodo noa. tó yá'a yo ta li. tua a teilla ta ho o on. ña na kuii yó ñajan nguña ho o on. ngua kunaba chí ta ngu ña ichi yó ta na yó xanra kunaga chi ho o on. na xa ni ichá tá ho o on. ku kuega dada nguan mmm. to teilla a ichí inia ña modo na okuga kuchónña.